In Inghilterra per esempiu, ë famosa per esempiu Londra çë ë një qytet te ku rrinë, rrojën shumë gjinde diversi, ngë jan po nglisëra, jan ka gjithë jeta, una metropoli ormai te ku ë un melting pot culturali.